Obona omwana omubiri nga gwanyinkirira nga amaani gonna matoono enviiri nga jemeleile okumutwe

Mmm nsiika busiiki nabutungulu nyanya buttoo

Emirundi misatu olunaku

Owona omubiri nga gukendera mu mubunene, enziri jona nga jemerera kumutwe amaiso nga gayibira munda

Abatambula nga balya nga basuula ebipapula omungeri tesaana ababula ebyolooni

Omukali eyasomere oba omuwala awoneka omumaka engeri omusaiza eje'bowonekamu

Awo kiyamba okendeza ku abaibi abandi okumile mujingira nga jili munsawo naye owegiba omubanka giba gibitila mupunga ebula agiwona niwe wenka osoma emesejji okwisimu yo

Osobola okukyalira eidwaliro emmuu emirundi ebiri omwezi

Nnima muwogo, nboli, duma, bulo, ne nyanya

Osobola okufumba obanga be kugaicha mufiriji negawola okutucha kwidala ebiwuka ojibitasobola okuba nga biramu

Ndola esawa ikumi imba imalire injaba nenyuwa mu soda awo oba injaba okulingirira efilimu oba kusamba mupira

Tensobola okuba oba kwembesia

Luwakuba eibazanyira mumaizi amabibi basobola okunyuwa amiazi ago nga gayingira mukida ate amaizi ago gaba galimu ebibuka ebibaletera okwidukana

Tubonela okulusisu lwe ngeri egyelulimu nga lunyilira ne ngeri omubiri gye gugaizamu

Onaba mungalo nga'okali okulia onaba mungalo nga ova mucholoni

Okusoma kunyambire okufuna omulimu gwa'gavumenti, ninsobola okubanga nfuna esente, oluvaanyuma lwo'mweezi, nijjikola kubulamu bwange.

Nsinga okunyumirwa okuulira enyembo je'dini oba ejibeta enyembo Ja gospo

Iye omuwa amakerenda ege'bibuka ante omuwe oluvanyuma lwe'mieze misatu

Oluvanyuma lwemiezi mukkaga omusaiza asanire okumurikiwa obulwaire obye'sukali